Sas sempre cual al e ël risturant pi bun për mangé e m'pöle di ün nom d'ün risturant për andé mangé cun mi amis? Vurìu mangé cualche coza d'tipich piemunteis. Pös dime ün nom për piazì?